பூண்டு பூண்டில் உள்ள அழுத்தமான கோப்பை. கருவிகள் வாயில் உள்ள கிருமிகளுடன் சேர்ந்து. கெட்ட வாசனையை உருவாக்குகின்றன பூண்டு. உண்டபின் அந்த வாசனை எடுக்கும் வரை வாயில். இருந்து வெளியேறும் சபா மற்றும் வெங்காயம். வெங்காயம் மற்றும் சபா போன்ற பொருட்களில். உள்ள சல்பர் கம்பவுகள் வாயில் உள்ள கிருமிகளுடன். சேர்ந்து கெட்ட வாசனையை உருவாக்குகின்றன. வெங்காயத்தை சாப்பிடும் போது வாயில் வாசனைப். பெருகும் பால் மற்றும் பாலோடு செய்யப்பட்ட உணவுகள். பால் பனீர் தயிர் போன்ற பாலூட்டி பொருட்கள் வாயில். உள்ள ப்ரொபியோட்டிக் கெட்டணிகளை அதிகரித்து. வாய் உலர்ந்து கெட்ட வாசனையை ஏற்படுத்த முடியும்.